प्येस्मेकर एक ऐसान चोटा उपकरण झे, जेकि हिर्दय गती और लय के नियंत्रित रखे में मदद करेजे। प्येस्मेकर आपके <hesitation> आपन हिर्दय के विध्यूत अस्पंदन भेजेज़े, जेसे की दिल अराम से धड़क सकेजे। ये प्येस्मेकर हिर्दय का अक्षा में समन्वाए आउ धड़कन में मदद कर सकेजे। आउ एक एक और एक काम है कि ये कुसलता से रख के पॉंप करे में मदद करेजे।